Mazava hoazy fô samy mana karazany amboa jiaby, misy ny mety atao kamarady, misy ny tsy- tsy mety atao kamarady satria arakaraka karazana alika ôhatra zao chien de salon izy mety atao namana an-trano, fa misy ny bergé allemand reny izy indesina mande mikaroko ndreiky manano recherche tena ilana izy.